Ngobatin flu atau demam yo biaso nyo tu orang-orang tu minum wedang jahe, atau pun sejenis-jenis minuman jahe lah, ramuan-ramuan tradisional <hesitation> untuk nyembuhkan flu atau pun demam nah jadi gimano caro nyo itu, caro bikin wedang jahe, contoh nyo jadi yang pertamo tu alat apo bahan utamo bikin wedang jahe tu itu yo jahe, nah jahe samo aek-aek hangat kan nah jadi jahe tu dio di tumbuk kan-di tumbuk atau di giling lah bahaso nyo kan di giling atau di tokok sampe dio tu kecik nah habis kecik yo kan baru lah dio tu di seduh aek panas di saring lah, di seduh, terus di saring pake saringan supayo dio bersih kan di saring pake saringan, nah habis tu supayo dio tu ado raso nyo biak dak terlalu pahit biaso nyo tu orang guno kan madu, orang pake madu di tarok kan baru lah di aduk kan jahe tu, nah jadi jahe tu memang hangat lah hangat untuk flu, tujuan nyo memang ngurangi demam, apo flu, batuk segalo macam penyakit-penyakit dalam lah biso-biso. Sembuh lah biso sembuh dari wedang jahe, karena manfaat dari jahe itu sendiri, manfaat dari madu itu sendiri itu udah jadi udah jadi minuman tradisioanal lah kalau orang-orang sakit, kalau orang-orang flu, orang-orang demam pasti di kasih wedang jahe udah, dan proses pembuatan wwedang jahe pun itu tu gampang dan bahan-bahan nyo dapat pulo di temui di mano-mano kan, di warung di mano kan pasti gampang nayri nyo, jadi macam tu lah orang-orang tradisonal ngobatin flu atau demam tu ngobatin tradisoional orang nyebut nyo wedang jahe.